Ochi kidanatón ñó ñón ño yo'o, mí mí kidana nraku jan, mí kidana nraku chi ni xa cho iin tada vadó ka na ni xa kidana nraku jan tó, kidanatón ta kitoján ña natio kai xa ña na kó <hesitation> na ko vii hu u un. vo na ko vii patio xó ta najan nguan va naraku jan na koa hu u un. chí nraku jan tá mi koatón tá pus xa ña na natio ta ko vii patio xó ñajan nguan.